Sham kani nem min baloo mii ti dabanung dabanung babii tii moon dabanung dabanung ka gbommanfuu ka yilla tangha tii ka yila eree nuŋ tatii kamoo ka ereree moo uli da gbwintin yoo shwala ka nela yii yoo moon dabanung moon loo diyadit gandit warii mwa wii sh- sherenung moo dabalee loomon aɓalee loo moon twalale moon dabanung ɓoo moon eree nuŋ ka kwee yo kwen nunka kan bateen baa nigoo mii tin dabanung yinshika dabanung ka yilli nuŋ tatii, moo ere gee nywamalum mwa eree gee nywa yeenuk tatii kamon baloomon ka dabanung nunu, nii sham mii Shejee tin ba nigomi lo ɓwalak ti lul gong tin ɗe ɓolak kimi ti nyimimi ɗe ɓolak ti nyimimi ka yillim tanghe ti ka yillim gbopme fuu, ka yillim gbene ti lau, sheje tin ba nigo lo nung ti lul gong min ba nigo loo nungti lul, to wishal she dwilinung she, ami ɓa ma shokwe ba nigomi, min nele tumi nungka min wili lomi da lawe gom ti biyele, mon ne ɓakwe nunu to moka wii mika wi liɓa kween sham ka nika nem, ba nigomi ɓakwe min nele tumi, sham ka ni neem sheje, moon wii nunkan kwaboo taa taa baa nyamoo ti shinalee sheje ta doh shi nuŋ tii lul gong kang namoo ka ɓaa ni goomo looo ɓwalak ti lul nee kan kwa mom nee kan kwa nu nyimimo folan yama moon baa nigoo moon loo ɓwalak tii lul, to wishal she dwilinung shee dwilinung ka tangha, dwilinung ka tangha, jeje ta ba nigoomo loo ɓwalak ti lul gong ɗee nung ti yimi mo moon ɗee nung ti yimimo ninu to yama ka bala liɓan loo. Moon baa niigoomo loo ɓwalak ti lul wishal ka wiya ka tangha dwilinung katangha, moo moo ɓwerere ara moo ara mo muɓo sheje ta baa nigoomoo lo ɓwalak ti lul gong, kwen sham kani neem sham nem ko mon wii mon wii loo moo nunu ta wii yel kan tamoo sheje ta shwani nu gong mani ya belin bii shini moon beni bii shini mo mon wulani lad ka gbome nii fuu ɓaka wili lomo ka ni neha sham, sham yelkoo tamoon ɓakwe nima ni uri, anii wii nunka ni ɗele looni ni wii nungka ni wii kpaple loni daa lawe gom nin larere sho sham kamwa ne ni nunu, nin lare sham ka mwa nenin bo lulkan pina ta biyelee, dwilinung ka tanghe na lul kan laare sham ka nika ge nan nu to naka wii liɓa loo na tatii, naka wii nuŋ dadit naka wii nun biyele kwee sham kanii nem ni ghem atin ba loo mii ka ɗee nung wan ba lomin ka ɗe nung, wi liɓa lona tatii wii tangha tii ninu wi tanghe tii shimshim kwee nuŋ kaa. Malee ni sham kani nanghe dee yilim tanghe tii wii nungka wili tanghe tii daa sham kani nem tatii tuka mii aa daban daba mii eree fa loo yoo wii da sham kani nem wii <noise> nee nuŋ kami nee ka lwa koo ka shewem ɓo wulam ɓo mi ti shimi mika nee, yinshika ɓake kan lare sham ka ni ka kani geem ninu, too wiili tanghe tii dee, willi kpaɓe loo min dee wili nunka yimanmi ka gbomele fuu nin dee, <noise> kwee nuŋ ka shamm kani geem nung yilli tanghe tii dana tatii yinshi ɓakwe kani folem sham kani nem kwee nunka yimanmii bani tee ka dabanung yinshi ka sham kana nem atin uu ti tuka gong tin u ti ɗee nuŋ loo mi <noise> tin banigoo lo ɓwalak ti lwa koo nu gong, kwee nuŋ ka wii balaa nigomin lwe kuman wili tanghe ti lwe ɓakwee Tanghe tii kan wili shim shim.